சமாதானம் என்ற சொல்லை நினைத்தால் எனக்கு முதல். எண்ணம் இதுதான் மனதின் அமைதி என்று. சமாதானம் என்பது உள்ளே உள்ள இடைத்திறனை பூர்த்தி செய்யும். வெளியில் உள்ள ஒவ்வொரு செயலையும் அமைதி. மற்றும் கலந்துரையாடலால் தீர்க்கும் தன்மையை குறிக்கின்றது. சமாதானம் என்பது போருக்குப் பிறகு சமூகத்தில் ஒருவருக்கொருவர். ஒத்துழைப்பு பரிவுரை மற்றும் காதலின் நிலையை உருவாக்குவதை. நோக்குகிறது இது ஒரு கலாச்சாரம் அல்லது நாட்டின். வாழ்வின் அடிப்படை குணமாக இருக்கின்றது அதனால். சமாதானம் என்பது பிரச்சனைகளை சீர்படுத்தவும். பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் ஒருவரின் அனுபவங்களை. மதிக்கும் வகையில் அமைதி கொண்டு பூரணமாகச் செய்யப்பட. வேண்டும் உலகில் சமாதானம் இல்லை என்றால். அது எப்போதும் மற்றவர்களின் வாழ்வில் தீங்கு விளைவிக்கும். சமாதானம் என்பது மற்றவருடன் கூடிய உறவுகளை அமைதியாக வாழும் வழி.